ବ୍ଲେଂଡର କୀପରୀ କାମା କରେ। ଉତ୍ତର, ବ୍ଲେଂଡର ରହେ ଧାରଲା ଫୋଲା ଥାଈ। ଜାହା ବହୁତ ତେଜିରେ ଗୁରୀ ଥାଈ। ତୁମେଂ ଫୋଲୋ କିମବାଗ ସାଗଃ ସବଜୀ ଭୀତରେ ପକାଈ ଲେ ଏହୀ ଫୋଲା ଗୁରୀ କା ଏ ଗୁରୀ କୁ ଛୋଟା-ଛୋଟା କୁକୁଟା କରେ ଦିଯେ। କିମବାଗ ରହ ସାଡେ ଓରୁନତା କରେ।